बिल्ली आऊ कुत्ता में कई अंतर होई छे जेकरा में ओकर। भाषा मुख्य होई छे कुत्ता के अलग भाषा छे बिल्ली के। अलग भाषा छे ओकर व्यवहारो अलग छे कुत्ता सबसे। जादा तेज तर्रार रही जबकि बिल्ली ज्यादातर सोए करे छे। ओकर में बहुत अंतर होय छे बिल्ली मांसाहारी होय छे। जबकि कुत्ता सर्वहारी होई छे ओकरा के सब खाय पड़े छे।